Domanda filosòfica: inta crescita o conflitto o l'é unna parte centrale, into senso che quande l'é tutto placido, carmo, tranquillo, gh'é meno stimolo à cangiâ e cöse, i atteggiamenti, eccetera. Co-o conflitto s'accelera tutto.